اب دیکھو، آرگینک <hesitation> فوڈ جو رہتا، وہ ہائی کاسٹ کرتا اور اُس کا ورتھ بھی زیادہ رہتا۔ کیا اُس سے اپنے زیادہ پیسہ دے کے خریدے، کہیں گے خریدے؟ اُس سے کیا اپنے کو پلس پوائنٹ ہوتا، اپنا ہیلتھ کا ٹینشن اپنے کو نہیں رہتا، اپنے زیادہ نیوٹریشس فوڈ کھا سکتے، اصلی سواد رہتا اُس میں، اور اُس کے ساتھ میں وہ اپنے صحت کے لیے بہت اچھا رہتا۔ نہیں بھائی، میں کو آرگینک نہیں ہونا، میں کو نان آرگینک تو ہونا، پیسے نہیں ہے بولے تو اُس میں کیا؟ آرگینک میں تھوڑے لوگ کا کرتے۔ نہیں بھائی، بجٹ نہیں ہے، نان آرگینک فوڈ لے لیتے، اور تھوڑے کیا ہے۔ <hesitation> نہیں، نان آرگینک پہ آرگینک کے لیبل لے کے بیچ رہے ہیں آج کل۔ وہ کیا نقلی آرگینک ہے، اور اُس کے ساتھ میں نان آرگینک فوڈ کا جو شیلف لائف رہتا نا، وہ بہت کم رہتا۔ ایک دو دن میں <hesitation> فروٹ خراب ہو جاتا، بلکہ آرگینک کیا ہے، آرگینک آرام سے چار پانچ دن چلتا۔ تو بسیکلی آرگینک میں پیسہ انویسٹ کرنا پڑتا، اپن کو نان آرگینک فوڈ کچھ چھوڑ دینا پڑتا، اپن پیسہ اپنی ہیلتھ اور پریارٹی کے حساب سے لگانا ہے، سمجھو تو بیسٹ ہے آرگینک پر لگا دینا۔ نہیں، بجٹ ٹائٹ ہے، وہ ہے یہ ہے، تو تھوڑا کبھی کا نان آرگینک کھاتے رہنا، پھر ہلو، پھر آرگینک بھی کھاتے رہنا۔